<hesitation> kiteto pandung mangai, mangai su waley, mangaisu susune su kintal. Ore' su kintal one tu kakai pamake kite, kakati tu kakai lidi to tu piniho su <hesitation> ni alaa su punungnyu mor ondey punu seho, te lidi. ore' mamake su waley su saruaney one tu kakai tu pamake ore' mamake kakaitu sudapur ne, ne sempruane rekuletu tamake su dapur na' pakame rensu sosorane su ruang tamu rekulena' kana ore' su dapur te <hesitation> rareinele makamu' ore' su soraney su ruang tamu ne pamake letu kakaitu tu bersih makoto ni tera' momou ore'te kite mamamel mapel to te ore' pandung kite <hesitation> ore mangai one torario one puyun puyun kite punturu le mangase, ma makura-kura are mamake su yune ni kakaito sumpuruane ore su sualey ni ka kay sempuruane rekuyletu ore' mamake suyune ne pamake su suwaley ha te to makoto waley kite mabersih kanyatera one <hesitation> suwakokang kite.